إذا رجعت أسبوع واحد بستغل هذي الفرصة أكيد عشان أحقق أقصى إستفادة منها، عدل بعض القرارات مثلا اللي أثرت علي حاليا بال-بالسلب، أصحح أخطائي، أ أعيد النظر في القرارات اللي أخذتها خلال الاسبوع الماضي كله، صحح أي أخطاء ارتكبتها، أ استثمر في بعض المعرفة بعض الدراسات بعض المذاكرة إذا أحد مثلا يسألني سؤال ماني بعارفه أحظر له من-من قبل، آآ لو في مشكلة نشبت بيني وبين آآ أحد مثلا من أخوياي أو عائلتي ب-بوقف هذي المشكلة من جذورها.